वियतनाम के इतिहास बहुत पुराना हावय। वियतनाम के इतिहास के बारे म कुछ खास बात । वियतनाम म निवास करइया पहिली लोगन के खोज पांच हजार बछर ले जादा पहिली करे गे रिहीस। दो सो सात ईसा पूर्व म चीनी मन वियतनाम म आक्रमण करके ओला 'वियत' नाम दे रिहिस। नौ सौ उँचलीस ईस्वी म एनजीओ क्वेन ह चीनी मनला वियतनाम ले निष्कासित करके देश के नाम बदलके 'दाई वियत' कर दीस। पंद्रह सौ के दशक म वियतनाम दू म विभाजित रिहिस, उत्तर म त्रिन्ह अउ दक्षिण म गुयेन। उन्नीसवीं सदी के मध्य म फ्रांसीसी मन वियतनाम म कब्जा करके ओला उपनिवेश बनाये रिहिस। दूसर विशव युद्ध के दउरान जापान ह फ्रांसीसी मन ल वियतनाम ले निष्कासित कर देहे। वियतनाम युद्ध उन्नीस सौ पचहत्तर म खतम होगे रिहीस। वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश हावय।